Ma përpara kisha hangër ushqim meksikan se sa Italian. Ushqimi Italian osht <hesitation> shumë i shishëm, picat, pastat, llojet e venave t’ndryshme, vena e kuqe, vena e bardhë jon shumë t’shishme. Po ushqimi meksikan osht special. Sosat, mëlmesat, erëzat që ata i qesin n’ushqime thjesht’ i përshtaten shijes tem shumë ma shumë, edhe m’pëlqen ma shumë ushqimi meksikan.